Vitnaa ko vitnaa deetnee vitnaa ni xi'ina in yaáxi cafe ndiitila jiaa kuju nixiina deetne vitnaa te ja kodi cafe kodi dandiu'uaña ndii azucar canela a panela tniuu io tejiaa duuka daandiu'uaña jaxiindo ja daanaanindo cafe.